Alenii amitwogik chochame aame achamee aame kiyee amuu ngaam kimyee, kokonan inguvuu nowapoisyen agot aa kokawee imbarrii, kotareton akase alee amii komie, koo awayae imbaree aitu akotii kotakase alee takokimii kimnotet awendii akot kwenikii akase alee takolyol aame akot kiseri. Kwanza kiseri achamee aame lunch, amuu kiseri kora kotoretech toretan nguvut naa saamuchii apois ayai poisyonikii che lazimaa ayai eng koo nyuu koo toreton kunotoo.